Magnova ny fikarakaragna sakafo ny <hesitation> sira vaingany amin'ny raha ôhatra hoe ampitoviagna amy sira vovony satria sira vaingany ôhatra andeha anao ro de sira vaingany <hesitation> ray sotro, ay ray koera, de tsy mra- ray koera ataonao aminà ro de lasa masina be izy satria marobe ra vaingagna sira raiky de ra ôhatra ndraiky hoe sira vovony izy de <hesitation> raika koera raika foagna de efa mahampy tonga de ampy sara sirany antonony tsy mitovy.